നൈജിരിഅ ദ ഹവമന ഉശ്നവലൈദ പ്രബവര് തേന് സമന്ഗമദു വിസ്യദിപുനു। ഉന്ദു രദ്ദു പ്രമുകര് ഉത്തിന്ലേനു പദിയോന്നുലു ഉന്ജി ഉശ്നബുക। ഉനഗുദനരുതു നവേമ്ബരദു മര്ഛു മോതൈപുനു। ബര്സ ഏപ്പ്രീലിര്ഥു അക്തോര്മു, അക്തോബര് മോതൈപുനു। ദക്ശിന നൈജിരിഅ ദ മല്ലേത്ത പ്രമന ജസ്ഥിപുനു। ഉത്തര നൈജിരിഅ ദ ഹവമന ഹേഛ്ഛദിപുനു। ഉശ്ന ഹേഛ്ഛദിപുനു। ബോക്ക മരലു ഗലി സമന്യവദു കന്ദുഗഥുനു। വശദു ഹേഛ്ഛിന ബഗദു തപമന ദേഗ്രീ ചേല്സിഉസ് ര്ഥു, ദേഗ്രീ ചേല്സിഉസ് മുദമ് ഇപുലു। കേലൌ സ്തലത്തു ഗരിശ്തന് അല്പ ദേഗ്രീ ചേല്സിഉസ് ലേ ഉന്ദു।